Yë bëch ëch dun na najueb yëdun giñ, tsa'aps, tsu'uxk, pop yëyëch ëch dun na najueb y mëd yë a'ax este jedun nyanëmbyë amaxa'an am cajue, morado yëyëch ëch dun na najueb.